Ny kolosaina any a Rosia ndraika ah, <hesitation> famokarana toàka, <hesitation> karany vodka avy akany a Rosia zagny, de akeo koa fivavahana anjareo ah fivavahana anjareo ah katôloka orthodoxe.